Teknologi ti paguh, minan computer ka, minan moto ka, bait anih macam. Teknologi da adeh memang paguh. Sabab teknologi ti nulung kita ngurang kerja da minan tenaga, tenaga kita manusia. Da nyigan kita minan teknologi da meng ti, chunto ne computer. Chunto da internet da meng ti memang adeh paguh adeh pantas ne. Macam macam kayuh da buleh kita ngunah ne madi iti. Pak kita mesti puan meng anih minan ne uhh mesti puan anih kayuh da patut kita kaik minan da patut kita minan ne. Bin ruang ruang ne nyugon masalah neg adep lagih.

Antara kayuh da kreatif dadu berlaku ti anyap da beken memang landscape ramin ku adeh bunga. Meng anih ku ngatur bala bunga en meng anih ku uhh ngumit kayuh da adeh sen ne tiratur Sen ne bisusun sen ne timengen uhh.

Anu ti, meheb meheb anu ti uhh meheb anu ti uhh ku tubek ambun eh rangit eh meng Ra ujan gayen ne, ra ujan kadang kaik ra ujan ra kaik en bada ne meheb meheb

Handphone memang daras ku minan ne sebab bagi aku handphone ti kaik kanan kanteg ne mesti adeh dangan aku sebab kaik puan anih inya ra contact aku ka, inya Akan telephone aku meng en ce ato pun aku ra contact inya meng en ce. Selain masu contact da telephone memang perlu lagih tubek berita adeh news agah da handphone ti agah masu Yahoo masu macam macam lah news photo da adeh da handphone ti da apps ku ti. Memang ku daras minan handphone.

Banca rami da ira ku sien ceh semua inya bala rayat adeh muda da binua yeh. Semua nya maneg aaa wang ne rami ne semua inya tubek asal adeh kraja da patut ngunah ne meng adep sedia kayuh naan kah anih kah tunah samah-samah, aaa dengan semua nya semua nya suwe aaa en batul rami ceh. aaa kan ne ngunah kayuh naan, ataupun rami ataupun anih macam program-program da adeh, semua inya nyukong rami da paguh raye. aaa chunto ne bigawai, aaa bigawai semua nya muhun, semua nya suwe ngunah kraja. Sen program en maju, sen prog ... prog ... program en marui.

Iklim da nehen ami ti anyap da beken eh...adeh andu ne ujan adeh andu ne siru...meng saja naung bisa bade bisa bade...en saja iklim da binua ami ti da Malaysia ti.

Teknologi da ngancak aku ingeg ti sien ce uhh handphone uhh handphone ti adeh paguh adeh biek lagih handphone ti. Da paguh ne, adep kanan minan ne call inya minan ne bilajar tubek anih kayuh da bilajar ain. uhh da biek ti kadang kadang ne cyberbully ne buleh bully inya ain da biek ne meng en ce pasal handphone ti ato pun ngajar kayuh da biek biek ain, jaji bala anak inya beken bala anak inya bala namba pun blajar lgih kayuh da biek ti.

Rami da suwe family ku tubek ne da slalu suwe gawai da binua ato pun uhh jani'k Christmas ti rami da biadu da sentiasa family ku suwe tubek ne, suwe ain.

<noise> Pimaan da...da kaii sehat da kaii patut kita maan biadu, sien pimaan da pide-pide meng ikan mas...meng ikan pide, meng jaruk, meng dahang, aaa da pide-pide, jaruk dihan, pide...adeh da pide. Ataupun kayuh da buuh-buuh aaa da kaii buleh kita sila...patut maan ne silalu meng dahang. aaa Dahang kayuh ngin ne buuh mah ceh. aaa Dahang, kayuh da jaruk-jaruk ceh kaii buleh kita maan ne silalu.

<noise> Cara bala ratus nulung bala inya da susah iti, ne uhh awang ne susah. Wang ne anyap kayuh naan da ramin. Pupok pupok lah nyugon kayuh naan ga'in. Wang ne anyap duit, pupok duit. Mung en ceh. Atau pun wang anyap belanja, jugon belanja. Sama sama adup da binua pupok pupok nyugon bilanja ga'in.

Kaik dangan ku puan ubo ubo bilangan kayuh da rangit meng meng bala binte binte bala planet adoh ahi macam langit eh. Pak pasal bala planet nang puan ku lah bilajar da masa skulah meng bala binte ti da bilajar astronomy meng anih ra Puan ne.

Binatang da biasa amik kudip ne da komuniti amik, singau, kasung, uhh Tik lah binatang da aduh mik kudip ne. Siyok lagi ne. Aduh lah siyok da komuniti. uhh Da biasa ami' kudip ceh, singau, kasung, siyok.

Adeh dengan bala ande amang ku ngemin ne nanen pasal kisah dak sanik ne, sabab ne keyuh dak mung siti mesti dep puan mung ne pasal menih pada uhh bala inya ngendai dak binua ti contoh ne. Ataupun biradik dengan asih ceh asih genan bala amang teyung babeh ne panu birayo mung en ceh. Ataupun mung nih nehen ceh pandai deh in mung nih genan nehen mun en pandai mun en mung ti mung en uhh.

Bisness da nancak nyinaman inya bijua, bijua bijua kayuh naan, panu', umo'k, aa sihup. Wang dup gati'k ga'in, ne ceh birih ne. Adup ra ngulu a'in ne ceh, semadi na birayah, ngirayah, girayah pikir adup.

uhh Pasal manih bada inya da buhu masu tarun tanak atau buhu masu binua ne, buhu masu Sarawak ndug tarun beken. Atau buhu masu Malaysia ndug Australia. Sebab, da, da tebuk akuk ce, indi', peluang kerja. Wang kereja susah magau kerja da Malaysia tik, memang ne buhu da tempat bekun. Mung en lagi, bila magau kereja, magau kayuh naan ce. Jaji wang tempat bekun sanang magau na'ihda'in mah ceh nya buhu. Menu' magau kerja, semadi magau kayuh naan.

Pasal dingan pasal tangkeb da meng ti dingan ku ti memang aku suka dangan inya da sentiasa faham puan isi aseng ku ti sentiasa panu samah dangan bisamah dangan aku puan anih kayuh da ira aku. Meng en lagih ne ulah ne mesti ne aba sujung aba sumong sentiasa aba lawa meng en ce ti inya da ra suka ku dangan ne lagipun inya da meng ti bradat bait asih asih aaa.

Projek projek ato aktiviti da kreatif da tundah ku' da nehun adup kuk tik, anyap tantu ne. Da babahas, mina da dipu't dipu't. Pasal landscape mung ti, aduh la kuk ngundah ne. Atau pun ne nehun sea hawk, uhh kabut kabut buak kayuh, penes uhh tik aduh ku ngundah ne pak da babahas bekun memang anyap.

Iti ne masu sanang ngundah jani', uhh da Malaysia ti' moh senang ngundah appointment dengan doktor. Wang doktor appointment da klinik dengan doktor, nan meret da My Sejahtera saja. En, register a'in. Tundah appoitment da My Sejahtera en saja. Iti' moh senang rayu.

Jinik pasal duit de selama tik, memang wong ku kelek nyimpan deg bank memang silamat, asal inya sentiasa nyaga deh, asal inya de bank puan ne mbeh mung nih irak langkah, sen mah genan ngumbit duit de bank tik.

Perkara bersejarah da sikulah tik, macam macam. Jadi uhh sejarah da sikulah pan eyuk mah. Wang manih tagih sikulah, tiguru atau melu ne tundah pan eyuk mah. En lagik sejarah binua binua dup, sejarah negeri. Sejarah inya da maguh perintah da Sarawak. Sejarah inya da maguh perintah da Malaysia dengan da dunya tik.

Cara teknoloji da buleh dog tinan skulah ti', memang anyap de beken, komputer, uhh buleh minan handfon, ngundah aktiviti da skulah. Conto ne, kahut buleh minan handfon, buleh ne register online. Mung en lagi uhh board da skulah, interaktif board, uhh sien bala nak inya suk, anak kinya suka. Ayu, aduh semangat ndug skulah. Mung en lagi bala guru.

Music da pada paling suka ku yen music da nancak ti bitanda sabab aseng adep sentiasa rami sentiasa raram sentiasa ra bijoget sentiasa ra bitanda.

Memang paguh minan online banking tik sebab adup kasah ngaban duit ahi-ahi wang adup da sapa. Kaik ne gago nduh ATM machine uhh kiberut duit a'in. Transfer saja. Anih-nih kayuh da birih online, asal duit dup aduh. Memang sanang minan online banking.

Kayuh da paling aku bidangah nuh sien inceh pasal kabon aku pasal kabon da icuk-icuk da ramin en kabon rimu, kabon sibu da adeh da ain. Dangan binatang da kudip ku siyok uhh siyok kolok siyok binua mung en lagih ikan da tangki-tangki ku ti, jaji kayuh da mung ti ngancak aku asung ku sidi uhh raram memang ku bidangah.

Subject aku da suka ku masa ku sikulah sien ce english sabab uhh ngin indi sabab simua minjam sanda English, okay, da duweh ne, da panai sanda riputih kuan inya. Meng ceh en suka ku english ti.

Keyuh dak puruh aku memang mung pane kangkung, simangka, cawi, kucai, timun, retak en bala pane en. Wang ne bala nanas bala bua keyuh adeh bala bua mamet, manga, sikuk, sibu, uhh rimu, uhh t keyuh puruh ku.

Da biguna kupok tangan ti memang mesti tangan da bisig sen tangan adep bisig sen adep uhh kaik maan kayuh da dakes ce kaik nyugon andam neg adep. En bada adep mesti kupok tangan adep en ce. Bila adep maan kayuh da meng ti mageh kayuh da meng ti. Kayuh tinakes Wang adep kaik kupok ne adeh germ ain tibu adep buleh mandam en bada adep mesti kupok tangan adep.

Batan asal ataupun music asal memang adeh da komuniti ami meng biragung aaa biragung ti music ami da nagung uhh. Ti ceh batan asal mung en lagi uhh tigal tigal da da komuniti ami ti.

Masa dup bisindi dengan bala dingan adup ti ce, masa adup kambut pinyusah da pikir adup ngin aduh sentiasa nyanda kilakar pasal kayuh da paguh, tengin adup <noise> prakikek natau, mung en ce, birati dengan adup. Ti lah masa da mani nyancak asung adup sanang.

Kayuh, teknologi da mung ti, memang ne nganjah peringkat umur. Inya, inya da namba bekun suka kayuh da, teknologi da mung handfon ti kai ne suka, komputer kai ne suka inya bala namba ti. Bala nak majoriti bala da namba ti kai ne suka, teknologi da babauh ti. Pak bala inya da ungud-ungud memang suka teknologi da bauh ti.

Sistem social da jugon perintah neg bala rakyat da paling paguh. Da mene paguh ti sien ceh sistem da sentiasa ngancak rakyat bersatu padu, da sentiasa ngancak rakyat Indi aseng. Ti da paguh rayek, bayuh lagi pimudip rakyat aman damai anyap pinyusah, anyap pinaruh.

Pimaan dak adeh zat-zat inyap keyuh dak beken dawe pane en mah dak ahi zat ne. Ha mung bala daging aaa kai buleh adep menik ne maan ahi bina, pak daun pane ti kan ahi mung bua keyuh ti sebab keyuh dak mung ti ahi vitamin, ahi zat ne wang dep maan daging adeh legi daging dak wang adep maan ahi kai ne paguh dedek tibu adep. Pak daun pane makin ahi adep maan ne makin paguh.

Selama ti poli jenik keyuh dak birubah dak negara Malaysia ti sien ceh parti dak merintah aaa mesu sanik ne aaa Barisan Nasional memerintah negara Malaysia moh enam puru sewa li ne birubah ndek Pakatan Rakyat, meh Pakatan Rakyat Pakatan Nasional legi. Meh en lagi moh Kerajaan Perpaduan ti ne birubah masa rimeh sewa.

Akuk mung kuk suka mawah antu', mawah nduh laut, mawah ndug danu, tubuk sungi lagik. Sebab bila kuk tebuk umo da mung ti', mung anih anih adup ne, samada adup da laut kah, da danu kah, da sungi, memang ne ngancak asung kuk tenang. uhh Ngancak akuk sentiasa bipikir, sentiasa ngancak akuk, asung kuk sidik sibatul ne. Tik da ngancak kuk suka dengan laut, suka dangan dan tuk danu, tubuk sungi.

Aku memang nyalan muto, mo taruh puru sawa labih ti aku nyalan muto.

Masa akuk lagi icuk akuk sebetul ne akuk irak jadi engineer. uhh Engineer macam macam kayuh tundah dug da komuniti. En ceh masa akuk lagi icuk. Pak temuli ne apabila meh bahas mbuh bekun. Ira jaji guru lagi. Ngajar inya.

Pika pakayan da suka ku minan ne jeans, sabab aaa bila buleh gatik gaih en ceh labih lagi wang adep ngunah kayuh da kaik tantu kaik rasmi kaik formal. Jaji meng en lagi bajuh, bajuh t-shirt aaa ngin anu pare minan t-shirt lah.

Fasa fasa da skulah memang tiap kali anak prasa, asung ku susah lagih kah wang ne kaik panai nyaut nyaut bala question bala soalan da adeh da janik eh aaa mung en, ngarap ne adeh bilajar lah ngarap ne tiyan anih kayuh da bilajar.

Bala piduuh memang ne, edeh de ngajar nak kinya, cara ne, ngajar memang dengan, mengiak ulah ne, ebak mung tik eba mung eh, uhh mung en.., kan maru pakai minan mesu gereja, memang ne, ngajar minan su tampa. Ah, tik cara bala pituuh, ngajar bala nak kinya de masyarakat abih.

Aku meh suka main tapi main meng video, kad tubek gayen lah pak board kayuh da meng board memang suka minan board, taruh empat urang kanan main ce board paguh lagih yen.

Sukan da ihong ihong suka ku...main bol meng en ceh...Rami adeh mah rami meng en.

<noise> De negeri ami ti, memang bisa bade bisa bade, ujan siru ujan siru saja. En musim ami ti.

Pimain dak sukan dak suka anak kinya main dak komuniti dak, dak paling bala ti ira sien ceh main ball bala ti suka main ball tebuk gayen adeh dak suka main aaa basketball mung bala bisina suka main basketball bala parabumi suka main ball mung seh ceh.

Anak kayuh da suk ... slalu aku tebek ne meng, meng bala anak kayuh aaa sibu aaa silalu ku tebek ne sibu. aaa mangga aaa kayuh adep mina ahi kayuh da meng ti meng dihan aaa ti kayuh da slalu aku tebek ne.

Pasal sukan biranang ti memang paguh sabab ne ihong bala anak inya itin ne kaii panai biranang...labih lagi apabila adep neg sungi adeh adep memang kaii panai biranang jadi sukan biranang ti memang biguna...biguna dadeg uhh sen adep silamat...kan anih anih bilaku da arud da kapal panai panai la adep biranang meng en ceh uhh meng en lagih wang andu uba jadi adep panai biranang... lagipun biranang ti kuan inya perlu daras lagih stamina kuan ne.

Kayuh pimain da biasa bala anak inya da komuniti ami main ne main ball ... main ball dengan main badminton. En biasa anak inya main da komuniti ami ti, meh.

Kayuh ngancak aku stress kraja aku sibagai guru meh anyap kayuh da beken masa key in data, masa key in data anyap line ato pun line slow jaji pimangan kayuh da meng ti semua kayuh da kaik kanan tunah sitagal line paguh pak wang line paguh, paguh pak ti manceh kraja da ngancak key in key in data online sabab labih lagi ihong inya minan line, line moh slow ato pun terus sistem stop en da ngancak aku stress wang ngunah kerja.

Inya ngundi da negara, da negara ami Meng minan kawasan parlimen adep ne jaji meng nehen nehen da biasa inya ngunah ne minan pingundi banca Dewan undangan negeri ato pun parlimen. Memang ne minan sikulah majority minan sikulah ato pun dewan. Jaji inya ngundi meng ngajah basa dog tinatap bada perintah. Bada suruhanjaya uhh pilihan raya jaji ti mah cara ami ngundi da negara ami.

Nyimpan duit ti mesti tunah mamba adep ataupun dadeg family sebab anih anih kayuh berlaku adeh nak tubek adep labih labih lagi duit meh anyap uhh adeh nak duit simpan adep en mah nan ne blanya nan ne mirih kayuh.

Aku, kayuh da ngancak entek ku lapang nyange sien ceh bikabon, uhh bikabon, bitayak, matik ngancak entek ku mani'k uhh lapang serta nyange. Kadang kadang burupagi aku tubek bala bunga. Meng en lagih ku tubek bala ikan da kudip ku bala siok deh lagih ngancak entek ku lapang. Jaji simua kayuh da kanang ramin ti memang ngancak ku lapang, ngancak entek ku nyange ngancak entek ku lapang.